Nasaa magazin sɛka ti ba tara kɛ'ɛra fɔɔra bii ba tara ŋmata fɔɔra n bala n de digital camera la. Fu san bisɛ magazin kana wa, di ani mɛ ŋwana pɔpi, mɔpi ti fu wan nyaŋɛ dikɛ kɛ bii ŋmaɛ nɛra foote ti di ana ŋwana suŋa bii fu nyaŋɛ le malum dikɛ e le malum nyɔkɛ e, a san kina bii a san ita sɛla ti fu nyɔkɛ e ti bama za'a waabi bɔna bini. Magazin kana wa ni kɔ'ɔm basɛ mɛ ti nɛra n kɔ'ɔm zɛa zi'a la, la, fu wan nyɔkɛ foote la bii kɛ foote la ba'asɛ ba san pee foote la, la kɔ'ɔm ana bii fu ze mɛ la nɛra la gee dagi la foote n de e. Pa'alɛ ti a ba'am niiɛ mɛ gaŋɛ ti kɔ'ɔm ani bii la de la sɛla n kɔ'ɔm ita fiili fiili la gee dagi la ba kɛ la foote. Magazin kana me ta'am le basɛ ti zi'an la san ka ana suŋa fu ta'am le malum le ŋmɛresɛ e ŋmɛresɛ e ti a basɛ ti zi'an la niiɛ ana suŋa ti fu nyaa kɛ e